<noise> सुन जो र बई यो जो दूरबीन होवे नि उ एक कैमरा के नई से रेवे। ऊ दूरबीन से अपन जसा की बादल में कई कई जा रियो या फेर पेड़ पर कई कई दूर पक्षी है ऊनी ये अपन आसानी से देख सका। अपन आकिया में पास में लगाकर फेर देखा। दूरबीन में छोटा छोटा गोला बनिया रेवे जिनमें का च लगाया रेवे। अपन बड़ा गोला में ओर के देखा नि जे उनमें ओर तो अपन ने पास दिखे दूर की वस्तु। और जो छोटा गोला रेवे उनमें ओर के दूर की वस्तु और भी दूर दिखे।